Uy hayvonlari hayotga quvonch keltiradi va ular bilan bog‘liq xotiralar uzoq vaqt saqlanib qoladi. Men ilgari ikkita uy hayvoniga ega bo‘lganman, bitta mushuk va bitta kichkina it. Ular ko‘p yillar davomida men bilan yashagan.